کله چې کار ته ځم، نو له ځان سره یوه پاکه او منظمه کڅوړه راوړم. په کې مې ګرځنده تلیفون، چارجر، د اوبو بوتل، او یو څو اسناد یا کمپیوټر راوړم که اړتیا وي. که خوراک ته اړتیا وي، یو لږ خوراک یا میوه هم له ځان سره نیسم. همدارنګه، قلم او کاغذ د یادښتونو لپاره لازمي وي. دا ټول شيان ما سره مرسته کوي چې په کار کې ښه تمرکز وکړم او هر څه سم ترسره کړم.